He, aido organik ia nanda belin nan seli so. Te aido sila hataholi la selen so na ta pake pupu mina ndia fa. Pake boe o pake pupuk organik. De ladan na boe o maken nan seli, ta lo aido yang ala selen so na ala pake ini pupuk kimia. Te pake pupuk kimia boe o an tao na dae a dadadin na an kona.